واحد المرة ناض واحد الدري صغير وهو يكتشف واحد الباب جديد في البيت ديالو معمرو شافو، وبقى كيتساءل فقاش جا هد الباب؟ وشكون لي عملو؟ واش يلاه دابا ولا؟ بدا كيعيط لماماه ولباباه وجاو بجوج قالوم كيفاش هد الباب لي كنشوف مكنش شحال هدي يلاه دابا كنشوفو ، ديك الساعة هو ينطق باباه: قالو بابا هد الباب راه كان دايما هنا وهد الغرفة لي انت فيها راه دايما بهد الطريقة، وانت مكنتيش كتشوفها، علاش؟ لأن راه كنا ديرنا واحد الطابلو كبير وراه يلاه زولناه البارح أنا وماماك.